Sapuniit ko ki- kito ne kinemune chapuuk, kiunee tukuk ake sokoneem mwaita nemii tukuk, ak <hesitation> sapunit ki unee ng'oroik, asikoneem chapuuk che mii ng'oroik, sapunit kora iunee kei koneem in sumto ne mii poorto, sapunit kora iune imache iuun koot iuus koot, iteiteye kito netya iu- iusee koot, sapuniit kora kochaang tukuk che unee, meleen sapunit iunee kito akenge, sapunit kora ng'oma- ng'o- ng'o chaang ng'oroik koune ng'oroik che chaang, sapunit kora, komache iunee atkiunee tukuk eng' saang oliin, iune kiy tukul eng' saang, sapunit koune tukuk che chaang, sapuniit kora ko ng'iipaishe eng' oreet nekenai ipaishe, ko sapunit kou- koune tukuk che chaang, sapunit kora komache ii- iune tukuk eng' koroninndo chekororon, iune akot koot iunee ola tukul kole. sapunit kora. Komache ng'i mii ole imii iinuri kole sinetya iune koot, mam- mamii ake ne- netoos ipaishe kosiir sapunit, sapunit kora iune lakok, sapunit kora iunchine ng'oroik lakok kora, sapuniit kora ko ng'omii ko uu kweinik ap lakok ko uu chek chekwok iunee kora sapuniit notok, koisto chapuuk tokol che mii tukuk tukul cha kaiyunsee, sapunit kora iunee akot iunee akot olin'pa toilet kole, sapunit kora komachei ii nakainyoru sapunit iunsee olatokol olekekeer ile chapu amu iin sapunit ne paishe, atkomepaishe sapuniit, komamii kiy ke- keaai, kopalu chapuuk tukul eng' ole keunee, sapunit kora ko ng'i ikeere kiy ake tokol nekele ngauun, iunee sapunit, meleen meuun tukuk puuch, meunii, ak meunii ak kiy tukul, meunii iunee sapunit kora, sapunit kora. Komachei ii ikeerkeer ola ii uun ola- ola- ola- ola, eng' sapunit notok, sapunit kora ko- kokiito ne ng'ipaishe kocheru chapuuk tokol eng' olekeunee, mamii kiy ake neke ke- ke- kepaishe eng' sapunit, kepaishe kityo meleen me unee ola iin ole me- maite sapunit, iunee ole ite, sapunit kora ikeere tukuk che ka ma- maiyunakiis koteunee sapunit kora, chaang tukuk che meleen apere maunii sapunit, iune tukuk che chaang, sapunit kora ko ng'ipaishe eng' oret ne- nekenai ipaishe sapunit, ipaishe akoi ii- ikeere ile ng'u kapaishe kong'et ne toos mokoi kiunee kei, sapuni sapuniit kora ikere ole- ole uu.